Fai hahaek nai Indonesia ia nai bulak ka esa fai ka esa na so na ndia fai hahaek masok teu beuk. Ma nai bulak ka esa fai kaduhulusion so na hahaek teu beuk Nyepi. Ma neme ndia mai bo be bauk kal bo.